Ny lao mpanapotiky e da ampiasay hanorotoroa ny akora amin'ny laogna amin'ny <hesitation> fanefena sy ny fikosoha ka lasa vovoky na mamoro paty.